Ede sena u hatapae u kina uwemi se u ane anea a u ane anea le u ane liki liki ke wae ludua siwa de pei liyaule hela'e kua hetetu hela'e wae tala hela'e wae mabatae hela'e wae lumai ta sepuka ma liki huwae yele pui na liki ke akuse mahatana e'he pei dinei pui me tuka elo maho e la'e i la'e na mata'i duwe u ina'u ama'u duwew makela mata'i na matuhu liki ke. ma'atuhu liki na mahono e weti mahono e tutu mahono e wela na mahono e weti ke namatutu e ma tutu e tuka iyele i na mahule'e mahule'e Tuka eho na e dipur ke na ma pie e ma pie e loma malahuwe wae ma wuneu matue duwe makelasie na matana hune lau nede kapaya lau nede na ma ite'e ma ite'e pei duwe wanata ma pu ei ei na masu'e masu'e tuka e nei i pui e sona'e i pui e manoso'a e na kepi hehepe ma puye'e mapuye'e eloke nama ma mapuye'e nama side'e pui. nama leo mahono yahu pui mahono yahu namaha mea mahamea ke mahamea waili wai le tuka hesedi'i mahono ya huna aman na ya otutuk ka e sidi'i sidi lok'e mane e namalomi e omi e tuka eho eho nama ne'e wai tungku tuka eho'i eho loke na ma puye eloke ma ata a mata ma ata e tuka eho Na ma ane ma ane liki ke pei tuka mai eksena i ma esena de'e na ma ane ma ane due ya' yane de ma ane duwe yamane de ma ane duwe ma mas hono sapulete na matana ma matana ya kalede na ma ane duwe duwe ne tuka ma ane liki ke masonak ke na maene liki tuka pei ma eseneke tuka moit tie'u uwa yele ihu pai maita sa muha na wa ane ke akuse u'ane liki u'ane liki duwe hudi pui wa ane liki duwe hudi na duwe kasnapua pui lepai ane anea ke akuse u'ane hepe'el mata u'ane tuka hepe mo tiun u'esene na sa'a namai ke mai le mai leke'e me akuse u pili eke u'ane liki lepai liki e'o uhoa uwe'u duwe kas napual duwe hudi de akuse uhana hepe jue kate lale'e me katela duwe hudi ke yele mout moia akuse u'ane ke liki lepai iki ke yelol le pui